ترکی ہنٛز ثقافت چِھ مشرق تہٕ مغربُک امتزاج، یتھ منٛز سلطنت عثمانیہ، بازنطینی سلطنت، تہٕ قدیم اناطولین تہذیبن ہنٛد اثرات چِھ۔ ترکی کس ثقافتس منٛز چِھ فن تعمیر، کھین، لوک لباس، مذہب، آداب تہٕ باقی شٲمل۔